איך קוק צוריק אויף די וואך <noise> וואס איז געווען און איך שרייב שנעל אלעס אראפ צו מאכן זיכער אז איך טוה נישט די זאכן וואס איך זעה שוין פון פ– יעצט אז איך גיי טון, מאך איך זיכער אז איך טוה עס בעסער וואו אזוי איך האב עס געטון, ווייל איך ווייס שוין וואס איך גיי האבן געטון.